Brochine zegny, fitaovagna namboarin'ny vazaha aby regny, mandeha courant zay. Izy ka afa relier-na amin'ny courant, alefa amin'ny courant igny, ma <hesitation> tiregna bouton avakeo afaka magnaboaka rivotro zay izy. Rivotro mamay be io, afaka manamaigny vorindoha. Fô matetika amina tany fagnamboaragna vorindoha regny fogna misy azy.